अगर हम काम करना कर जाओं न मेरे काई चीज लीकर जाने पड़े। तो हम देखो सबसे पहला तो भाई काई एक लेप्टोप ली लेंगा एक लेप्टोप को बेक ली लेंगा एक टिफिन ली लेंगा। एक बोटल ली लेंगा नारू का एक रुमाल ली लेंगा। मारे साथ में मारे मुबाईल ली लेंगा मारे साथ में नारू गणे सारे चीजने लीकर जाए। सकुछ मारे साथ जैसे की मुँ को साप रखना का बात माउट फ्रेस्टनर लीकर जाए सकुछ तो कासे मुँ में जितने बद्बु आये सब खतम हो जाएगा। तो कासे किसे के बात करने होईगा तो अच्छे उससे बात करें सकुछ आसे चीजने लीकर जाएगा हूँ को आया उफिस में।